Séé baá yála ka sísí náñtɔ na tʋ gbalɩ bʋká bʋ táa wɛrɛkɩ bɔɔ? <hesitation> náñtɔ sisɩtɔ na bʋ gbalɩ na bʋ bɛ wɛrɛkɩ bɔɔ, bʋwɛ gulúmo bʋʋlɛ: gbɛtɛrɛ, gbɛtɛrɛ baá fɛñ tɩ, baá tá tɩ yásɛ, bá táa náñtɔ tʋ yásɛ, báá fɛŋ tí, barɩ wɛ baá gáŋ tí ka dʋ yásɛ, báá fɩŋ tí tʋ wʋlɩ kpákí- kpákí- kpákí- kpákí-kpákí, báá mɔsɩ ka tɩnɩ goóre kaá <hesitation> límɔɔ yáa bʋ táa lá faala-faala bɔɔ, báá mɔsɩ ka tɩnɩ bʋlɔ. Ñŋsɩ agára wɛ lɔ baá dʋ kumóo agára ká mɛ, baá yála ka tɩnɩ bʋlɔ. na gbɛtɛrɛ ñbɔ, gbɛtɛrɛ náñtɔɔ dɔkʋtɔ ka kɔrɔsɩ bɔtí na tʋ gbalɩ. Bʋʋlɛ tí, <hesitation> baá yála ka kɔsɩ náñtɔ tʋ ka gañtí ka dʋ bʋ feé- feé- feé- feé- feé, yáádzisɛ bʋ feé bʋká bʋʋlí fíríŋ- fíríŋ. Too bá gañŋá tí mɩnɛ, báá sóló tɩ báá ŋala tɩ, too bʋʋlí leé- leé- leé- leé- leé. Ɩhíɩɩŋ tʋ wʋlɩyá mɩnɛ, báá mɔsɩ tí ka yɛ sé, ka gɛ fɔlɔɔkʋrʋ bʋna bʋʋvú, ka dʋ tɩ ɩhíɩɩŋ báá bɩrɩ gnimo kóo, báá bɩrɩ gnimo, gnimoó tɛkɛlí náñtɔ tʋ tʋnáá bíɩ ŋsɩ tʋ sɔkɔ bʋlɔ, sɔɔlɩ víñsɛ saláaá tʋʋ sɔkɔ tʋʋ sɔkɔ, tʋ táa wɛrɛkɩ bɔɔ. ɩhíɩɩŋ, mɩnɛɛ baá yála ka sísí náŋtɔ na tʋ yálá tʋ gbalɩí dzɛ. Ñŋsɩ ba sísɩ náŋtɔ, mɩnɛɛ baá yɛ na tʋ gbalɩ, ŋnáa? Gbɛtɛrɛ bɔɔ má tɔñŋa fɛñtɔ ñbɔ, bʋnáá dɩɩtádzanʋnáa yɛ, amá dza baá yɛ kodzémɔ ró. Ŋáná? Mɩnɛɛ baá yála ka sísí náŋtɔ na tʋ gbalɩ. Í fɛŋ tí abéé í ŋala tí ka dʋ tɩ gnimo, gnimoó tɛkɛlí tɩ.